Mahhesüük um tuu, kohe olõ-õi pant määnestki mürkü ja keemiät sisse. Ja tuu, miä olõ-õi mahhe, no sinnäq um sis topit egäsugust keemiät sisse. Näid um mürgitet ja ma ei tiiäq, midä tett, väetet määntsegi keemiägaq, sis olõ-õi mahhe.